Lõun-Afrikahe tulõvaq üteh võttaq umbõ ohkuq rõivaq, et saasiq kõik aig vaihtaq. Sis jälki mõnusaq, mugavaq jaladsiq. Joogivett piät olõma võimalus ostaq vai üteh võttaq. Ja sis soovitõdas pääväkreemi võttaq. No päävävarjo ma joht es võtnuq, tuud om külh tüütü käeh hoitaq. Nokamüts vaest olõs hää.